பொதுவாக வருடத்தில் சில மாதங்களுக்கு மட்டுமே. கிடைக்கும் காய்கறிகள் அஸ்பாரகஸ், ஸ்வீட் கார்ன். கோடை ஸ்குவாஷ், புதிய பட்டாணி, ஸ்ட்ராபெர்ரி. தக்காளி, பூசணிக்காய், குளிர்கால ஸ்குவாஷ், முள்ளங்கி. பீட் மற்றும் புதிய கிரான்பெர்ரிகள் இவை பெரும்பாலும். காலநிலை மற்றும் வளரும் பருவத்தைப் பொறுத்தது. சில கோடையில் கவனம் செலுத்துகின்றன. மற்றவை முதன்மையாக இலையுதிர் அல்லது. குளிர்காலத்தில் கிடைக்கும்.